صحيح أنو الطيارات ممكن تكون تخوف شويا في البدايه، أما راهو فيها الأمان مرتفع فيها برشا، الطياريين و كل الفريق لمعاك مختصين و تدريبهم طويل و المطارات عندهم أنظمه حديثه تضمن سلامتك، لو تشوف الأرقام باش تلقى أنو السفر بالطائرا من أأمن وسائل النقل، ركز على الأمور الجميله كيف الرحله نفسها و المناظر لتشوفها من الفوق و الوجها لراك رايحلها.